komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld fjöllum við um

segjum frá spjótkastara sem náði gulli í síðasta kasti og fáum

frá Vopnafjarðarskóla ég heiti Ísgerður og nú verða sagðar hefur látið til sín taka á höfuðborgarsvæðinu undanfarnar vikur hún hefur verið að plokka hreinsa arfa laga skilti og fleira við fórum og hittum þessa dularfullu hetju ég er sem sagt vernda og passa upp á umhverfið og náttúruna okkar

ferðast ég um hverfin og tek þar til og laga

svona u hvað þýðir þetta merki sko venjulega þegar við sjáum svona merki í umferðinni

að taka u beygju og þá er svona rauð rönd hér yfir bannað ég málaði yfir rauðu röndina ekki bannað af því að við verðum að taka u beygju í umhverfismálum við þurfum að beygja af þeirri braut sem við erum á núna allir geta verið af því að þótt ég sé í einhverjum búningi og svona þá er ég ekki með neinn ofurkraft nú er ég bara að reyna að hvetja alla konur og karla og börn og hunda og alla að gerast umhverfishetjur hvað segirðu þá um að ég bjóði þér bara í fræðsluferð upp í Sorpu heyrðu ég er til í það það líst mér vel á ég væri til í að vita miklu meira

mér finnst gaman að ná öllu

draslinu saman og plokka og laga en ég væri til í að vita aðeins betur og muniði krakkar allir geta verið

hin ástralska

varð heimsmeistari kvenna í spjótkasti á mánudag það kom í ljós í allra síðasta kastinu hennar heimsmeistaramótið í frjálsum íþróttum stendur nú sem hæst þar sem keppt er í ótal greinum barber er tuttugu og átta ára gömul hún var fjórða fyrir sitt á mánudag og lengsta kastið hennar var sextíu og þrjú komma sextíu og fimm metrar tveimur metrum styttra en kast

frá Kína sem var efst með sextíu og fimm komma áttatíu og átta metra átti þá bara eitt kast eftir og möguleika á að komast í betra sæti náði að kasta sextíu og sex komma fimmtíu og sex metra og hreppti gullið og þar með sín fyrstu verðlaun á heimsmeistaramóti nú er komið að Krakkasvarinu í síðustu viku skoraði Árskóli á Sauðárkróki á Vopnafjarðarskóla og við sendum krökkunum spurninguna hvaða ofurkrafta myndirðu velja þér ef þú mættir og af hverju svo ég geti komist í skólann svo ég gæti af því að

stjórnað einhverju fólki þá geturðu stjórnað öðrum eða hlutum svo ég geti pirrað foreldra mína á sunnudaginn fer fyrsti þáttur vetrarins af Stundinni okkar í loftið þátturinn verður með öðru sniði en undanfarin ár og krakkar verða í lykilhlutverkum annað kvöld ætlum við að taka smá forskot á sæluna heyra skemmtileg viðtöl við krakkana sem taka þátt og sjá nokkur brot úr þáttunum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

fyrir okkur í kvöld og sjáumst á morgun